Chingaki chia bono iga abana ngoegoki bare kogenda chisukuru ase eng'encho, bono iga bakoegwa ebitabu esukuru, nonya ne chingaki chia kare omaete abana baarenge koegwa ebitabu, nigo bare koenda igo nonya ne chiuniform nonya ne ebikoroto mbarekobeka, rero abana bakobeka chisocks na ebikoroto, bairwa ne egari esukuru bairaniwa na egari, abande bakogenda eboarding, nonya bamenyete esukuru mbarikorwa chinka chiabo. Igo bono iga, abana bakwegokia kogenda esukuru mono kobua chingaki chiiri chia kare, nonya na abande batare kogenda esukuru, bagokina igo kwanyora omong'ina omonene ng'a inche tisometi. Omongina omoneene, inche naigete eyemo <noise> igo abana nkoegokia sana.